Wurŋaa embeenu am barjee lolii nun ti awurŋa, nustoo hillegin feriŋ ta awurŋa, nustoo biltiŋ ti awurŋa, nustoo araada ka ta awurŋa, nustoo gun ebeche ta awurŋa. Haa wurŋaa menii wagunun embee waagunun, am okooriinu n̰ilii tan. Wurgak menik waagin kay erfikee indri, eyi barik akagin dum kay erfikee embee indri, erfikee embee waŋ kan n̰em mendri erfikee waŋ kan beeti melee, gelee nu jaa n̰ee wiŋ, Gelee yak jaa nahar nun taanu hoko, irgu ka ti keele muse, annaa tika hoko wak zaata ke subu de tan joko ondokur. Annaa tika gelee ichi nak naau jaa, gelee ancholooko irii nu kan hoko nu kan « hesitation» chelchelik irii waŋ kan aasuŋun keele mindrii teri. Wujaa nahar nun gelee too kaa owuŋo, gelee yak owuŋoo waagunu cukok ju melee, karee ju melee, suuruk ju meele. Aasuŋun gindrii ju melee, waŋ dumnanu keele mendrii weri. Eyyi barigin dum akaanu gelee waagunu nindaayi. Zumulan meniinu kan aŋaa musuŋurna, wekit tiigunun beeju mirandaa, wujaa waŋ kan kanaa takalan, wojoo lokol nokoy kaataanu, torey meyi torey torey waagunu jaa n̰uk tek kan wala mbaar kan mamaanu momgutuu ti hop mire, wey maŋ n̰ilisir maa waagunun laar ti mukunoo kaa largu maŋ met mendrii tee kay n̰uŋusin kaa met wirbaandi, laakin momok wala, kulek mokoy waagunu trifi mindri. Haa manaraa nu jaa ŋaasugun tiŋ misil turfunok nokoy taanu dabaa suŋun aasugun ti tatayan tika, haa wasik kal tindii zaman tiigunun wasik ŋuma kukoni, wasik irgu barik le barik tandan kay, annaa tika ti koomok, koomok ndoŋun kaŋgu dum kilŋak kalagin triŋ suŋun, aasuŋun ti n̰aaman kanar te, wala wasik kukunoonu jaa, wasik yak jaa tiigin nimiree fiisuŋun koomok, kookomot ndogun baa kiriŋ te, laala. Zumulan nenen kan erfikee nenen kan kiken ndaanu jaa lutok tek kattalak tindi. Kattalak irik wagu jaa ondrok joko ŋalaa manjil tika n̰aaman ŋarak suŋun, wulaa bilakak kalat joko komolok andraara bekak nak walaa, musumbak nat tika n̰aaman filak sugun aasuŋun ti wasik mundun̰te. Haa wasigu mundun̰nu n̰eegin tiŋ, n̰idik kalk edisaŋ nokoy, wala wala n̰oguk nokoy aatika kukunoonu, nar lul nak ndogun, tegudum fee siŋen aasuŋun nimiree wasik nindin̰an waagunun hedimee teneenu aŋaa komoloo ti. Kaŋgu dum yaani juhut tene ndriyan talaka aatikatik, wasik waagu halas bilak kan aasuŋun ŋarratdak yak jaa ondrok nak tik kan udukuloonu forko zuŋka hiya halas barik tiigin wasik tun̰etee ti kull torŋaa tigunu tiigunu halas n̰idigin halas n̰idigin turfonte, wala kan adanugin turfonte, tiigin ner ti wey kilŋaaa konii kidiyan ful suŋun likoroŋte, waagunu zumulan meniin kan yaani indaa malanu ti barjisee yak too mindri nun barik barjise too jaa. Lii toree irii waŋ kaa, «hesitation» kiyitan taŋtii wala kamaanin hillegin yeryerii tindagin inda keelete. Wala kaŋ tindagin kodrok nokoy tindaanu jaa kodrok tiigin kok keelete wujaa kodroo too jaa silikit melee indi, silikitdak waagu tegu tal n̰ogun silikitdagin wii ner bawu lahadi lul tusurte ilek kaa tanan «hesitation» aasugun tusurte, waagunu silikitdagin ti. Tandan jaa keree bitak ka man, bitagin jaa n̰em tindi, malaa tindi, kuchaa tindi, kokoroo tindi, waŋgu wey kokon, kuchaa kan, kokoroo kan malaa kan waagunu kunte. Barjisee too jaa «hesitation» kunjii kaa tindi, kunjii waagunu jaa, ŋandri ma mindri kunjii yak jaa dridriyaa tomandaa kaa oŋoodik n̰aaman wasik fulsuŋun ti oŋoodik tiigin enjii waanan ti kunjii yak dridriyaa tiŋgu daŋa moroŋati hilya halas miliii tenen ambalacut ti iri bee trufunun aasuŋ jiŋ zoŋoonu kanaa nenen nanayti mbilik. Pik siŋen annaa tika tiŋgu kaa kuna, lala tiŋ tandan jaa kunjii nomoo hor taanu jaa kunjii tiŋgu kop kalagin waanan aasuŋun ti otornaayek mamunte «hesitation» sukar kay otornaayek tiigu n̰aaman aasuŋun ti otornaayek tik kan mandayaanu tigit toroŋte tika ti tiŋ zaata yowoo tika miyan malate. Tandan jaa kunjii kelee barigin kodrok nokoy, komsik nokoy tindaanu, kemsik tiigu bolŋoo kolii tene « hesitation» kudon̰ii kolii tene, kudon̰ii tiŋ ner tawaali, lii yak jaa, kon̰ii yak jaa kunjii naa tiŋgu n̰aaman nimiree tokon sun aasuŋun wujakalak tindaanu waanan, wala otornayek kalak tindak dum takalan andrian tokom sun kalaanu hiya tiŋ zaata tikit tirka kimiite. Annaa tika yaani wey waagunu barjisee yak ey. Wujaa aasuŋun malaanu barii yak jaa wey kunjii melee nun kaa, kokoroo melee nun kaa, malaa melee nun kaa, andriyan malaanu wujaa barjisee too kaa meyii indi, barjisee ŋun tiŋ barii yak jaa enjii gulsin̰ii ndakal kasir melee wala tasuunun gulsin̰ii ndakal kasir melee wala tasuunun gulsin̰in taanu. Kaynu ndaŋan enjii weniinugu ujunoonu naŋ jaa ondokur maate n̰ee barik tiigin ermbiljee keri gulsin̰iinun wochi haa gulsin̰iinun woch tiigunu enjii waŋ tiŋ maŋ jaa diljee yak jaa chadar naa n̰aaman karan ti jum ermriljee tiŋgu guleenun aatika ermbil mbaar, kuŋaal, asaal nokoy taŋanan, aasuŋun tek yayan tribin ndrekee tenen waakan girim nun kak kuchun n̰aaman tiŋerte. Tiŋ waŋ ermbiljee kelee yak jaa gulen nan ti. Gulen tandan jaa yom lokol nokoy mabaynu, ahat nokoy taanu feriŋ ti miŋte barik yak jaa ermbiljee indak nokoy taanu wala kuchkuchee indak nokoy taanu, barik tiigin farjekalak n̰iliŋalak n̰iliŋak dariyan aasuŋun forko suŋun enjii lel ner ta manartee taaka nar waanan, aasuŋun ti ermbil jee ndrasa mindri haa charaanu jaa ŋaasuŋun tiŋ ndriteenu, charaanu tiŋ jul sebit gidayte sebit nujaa edik naati taa berek naa ti taa det naa ti taa jul giday te wujaa n̰oŋuk ka likek. Yaanii seereyek nokoy tiika gidayte wujaa wuraa jaa wutun la te aati kati sebit tiŋ kan kasin̰ii ndriite, kasin̰ii yak jaa zibdak naa, kasin̰ii ndriyan tiigunu wey kasin̰ii tiŋgu nar n̰oŋuk yak jaa niniŋak likek tiigin guchuchte. Kuchuchan laanu jaa wuraa waŋgu n̰aaman nandakalan aassuŋun aasuŋunti ayi ŋan sebit giniŋnun dum wuraa leŋek tun nunjayinte sebiibayegu andriyan kasik ottik ti waa, ichirin ti waa ziyaadaa ti waa, kasii waŋgu dumnan wuraa kan nunjayin te n̰oŋuugin en̰igin ndoŋka wojir tiigunu halas wey naran wey yeryerii yak jaa liginiŋ farjekalaginiŋ nun ndrasan bayin te haa wekit kar usursee tiigunun waŋ maa iyay kuchkuchee ti waa, ermbiljee ti waa, kar enjii maŋi ir tiigunu tegu jaa tenen kasigin tayaanu halas turbon tenti. Kaŋ jaa ikka ndromsin kindite, turfunoonaŋ wiiner wuttuleere kakarte wagunun kaa wujaa wuttuleere kakar waagunu kukunon tandi too mbartan wey toojaa usayik ka keri trufunun kamuste andri kuse mendri waŋ andaka erfikee meniin kan iichi sire malaanu ti.